जू हाथी च उ निकटवर्ती पारिवारिक समूह इले बणौदा किलेकी ये से उंथै सुरक्षा सामाजिक समर्थन और संसाधनों की साझेदारी मिलदी। समूह मा रैकी ऊ एक दूशरू थै मार्गदर्शन करदा। खतरा से बचदा छन। और जू युवा हाथी छन ऊंकी देखभाल भी हूंदी